ngati ge ngom pake sowati hutu la hutu ena loa coma ngom sopake magunting hutu la gunting gena dahe tora ngom na dafolo ma rehe ifa.